Uruk ikót <noise> ákèdè nkèkud ányè dè mkpò mkpà idèm ánnò <noise> ámi ndikè nàghà nkè kutò ányè, nkèkud k'ikòt nàghà nkàghà ikum sè mbèn ndà nsòk ébo so sà nkè nud ányè ámi ányè ámá fèhè ámi Nung mfèhè so unàm ádè ásè uruk ikót ádè ásè ánnám idèk ntò mmi mi èti-èti uruk ikót ádè unàm ádèhè ákpèkud nsiá ujèmè nsiá álu jèmè kè ákpá ntò ádè but ámá Nung ànàm àfò áná Nung ájidè ánung ájem ná àkpè nyung ádá áwòd ányè. Unam Ami aseke andige nien ádèdè or nuam sè ámi, sè ámi sè inung is ndige ánungu nsè nkud ádè uruk ukòt.